Kuugal jei mi huwata hadow mai kannjum woni kuugal jei mi huwata jotta Miɗo waɗi ko project ngal ko Maasina Fulfulde, miɗo jooɗi e hoore ndee, sabu ko ndiyam saɗi e daɗɗo. Miɗo yeddi ɗum ngam ƴamde sabu o wayi mi aɗa fotndi tiiɗe kadi heɓude faama ngol. Ko waɗi faama sabu e hoore ngal miɗo naftu gollal